Meheban sobaaɓe hesɓe hedi mifuɗɗata yahuba babal laarugo balong, babee siutaare, babee laarugo Tele, misuem, babee laarugo TV, tottonpat miyahan miheba soɓaɓee hesɓe, Miyahanbo mifudda jalnugo be, mifuɗɗa sainugo be.